عشان اقدر اسلك حوض مسدود اول حاجه بروح للحوض المسدود دا تانى حاجه لو عليه اى غطا او اى حاجه عليه بشيلها تالت حاجه بججيب معايا سلاكه او بجيب معايا مياة نار على حسب الحوض مسدود ب ايه واحاول ان انا احطهم فالحوض بحيث اى حاجه تتسلك فيه <noise>